Mbi so ku a shiit, mbi so ku a shiit so ni, ɓe a nedeken ku kɨbar ku ɓit mang cini, mat na cet a gwom kuzuk dee ni an, dang luk puk dika, puk <hesitation> kam, tap le an nedeken ku kɨbar, ku a tong a sukup, a ni a mbi ku a teer a so ku kɨbar, a gwom kuzuk dee ni, ba na put se ku bit ɓe ba na shel mee mbi kɨ poo na muw. A mbi so ku a shikit so ni a ni a <hesitation> gwom kuzue dee ni ku a so ku mat na teer chet an ku kɨbar. Bit mang cini ni a kaa ku yi na sat a te toh, ko yaa ki a ne ɓe ɗaa dom, a ni le mat na cet gwom kuzuk dee ni an ku kɨbar, pe ɗaa cika dom a gwom kuzuk dee ni A ni a put nedeken ku a ki yakal dee, ɓe tu shing, ba a njiyi tul, ɓe ni chet gwom dee ni ku kajikin, ɓe a so a gwom dee ni a ni a mbi nku a shikit a so ni, mu pwat ku bit se ɓe mu put mu kaa se dee, a shel, a vwang a yit na kyek, naa shel mee mbi kɨ poo na muw. Baa na so mee mwase muw, kat mu baa mu pwat a pwat se mwase ɗang ɓe a baa a reng mee mbi so ni a so, amma kaa mwase se, ɓe mbi ku shikit kaa ki poo na be a gwom kuzuk dee ni. Na cin or kaa ni, a gwom kuzuk dee ni shilkit kaa ki poo na, amma ba naa man ko a baa a put mwase baa a ba a ki a so a so ku ne mwase muw. Dee ni kudi a ak dang ku baa ni laa muw, sai a baa a put a put dang ak dee ni ɗi laa ɓe a man mbi ku aki a so, toh a ni a mbi ku ni kɨken na, plang des